Meduus ana jogii nooneeji kuurɗi. Nooni fuu omo waawi waylitaade e nokku ɗo o woni ɗoo. So tawii jon kaa noone oo yo noone boɗeejo omo waawi waylitaade. So tawii jon kaa yo noone ɓaleejo omo waawi waylitoraade noone oo. Walla so bulbula. O waylitoo faa a anndataa kanko woni ɗon fey.